Mi watan marori ha fayande be ndiyam, sai mi va'ina marori mai ha dow hite dum dolla. to dolli marori mai bendan sai jippina rotta ha tasaaje ngam himbe nyama.